dui yir ti chika yo deptara du nwo chegu a cheu yambai, cheu yambai ba nabi sayiro kin ma kasa yamba an ma sinsai ma julo di kasgu yamba kobo ka mo kasi yamba ma son yamba ma som yamba an ma sinsiye ma julo di ka ma sombu yamba ne kin on ma kwe chika yamba ya kogu mo ne kama kwai chika yamba ya kogomo ne to yamba kogomau toh yin nuwu nye ka moningu nye an ma toso ka ma amun mo yamba na kin on mo son yamba bati kama son yamba, mo son giru yamba mo son ku du banabi kama son du banabi kun on, mo son du banabi and ma ba ba mo ta ka julgu di mo wai bamo te to, to yirtu ma dimunu ma sinsiye yi kana we a duniya ampaniye mo kingi pina tengu yo kai tenguyo ma kingu pina pina sima wu bu duniya bina nyan ku pun don a mo kinga a bongo yambai amo kinguwi ti yariye a bongo yamba, wiyo ara yamini a che yir ye kin bu- bu- bu bu nagin bauta wo chika cha bu ponge, ka bu pongi kun toh. lailai bu pon banabi, pongu banabi kina ka ba poni muko yir ti yayirye a bongomu mi yamba <noise> a murgu songu yamba kina don ma sonu wi chew wi ti ma amunu ma ninga du yi nere kana din moi a mirgu towo, mo soni pisu mo yi nere ko ti du mo ne a murungu songu yamba ki na mo sonu ko na ti tagu tau tangau a miringi cheu yamba to mo ma kasagu a cheu yamba tina mo sonu don ko na tagu tau yo tau ko na wu gwini, ko nawu puri. ko nuwa raban yiranyi ner wu ya yi pima mo soni yadakama ninguwi mo sinsiye yi yo, yi yi kwimo ma, yi gwaranma ma din mo kinu balgi dinin cha. A kana nam nyan dikan nwa bam me kin yirtikan faran ga buri yi waneh tu po to kun on nyin nugu nye and nwo ba son to wuna, ka ma amun bu ma sinubu kulma samunbu yad daku ba ma saru cheu bamo <hesitation> mo pon yanda ku daya ne kun on nyi ningu nye ki ma se tu ma saru cha a di yirtu nwo bangai kun mo menaga tina menan ki na ko bo ku mo amini ma kasi a bongo yamba. buyangu kina ya yad da ku ma ningi mo buyanga kobo ku yamba samin kin to ga yadda ku mo menanu ma menanga ba ma sei nwo bu tuyo yimo, nwo bu diyo yo yi mo maka mwasi ma sa pina yirti dayai ga tu yo yamba che, ampani wu yo kunon yo don har yoko ka nwo bangai nwo banga kwara a sima bu kwara wa no ba pira mun kun yi banga yi mona kun on, mo masayi mo yogi mo kulme gir mo kina mun yi nugu ma mo yogi kulme ko mo chauyir se wu gefe kaza. Gafe wu wu bwani wuna na kin on yi fara nui nye samu nu kun tu kunon tina kun en bu chanu kwasir nokono, kwasir nokono en de tu kunon tina ma da ma nyi waneh tagi yito mo nyiya, de tu kunon tina ayi waneh kun on ya yi pima fa kuma yo ya kwara lisapiwi cheu yirti wo no nyipou ya kwara, ya kwara amma yi bateh bol yo wu nure a a din wu nabare ma ya buya ko wino yo. Bolyo wu nure a dwi wu nabare, toh mere yoko nwo teno cheu wu kaka teh yi kaka teh a bon nyin bolyo bi a bi buya wu nabare. yoko mere ake <noise> kwara kwara ba gwaramaya <noise> ake bo kap a a wo gefe mwamwa yo ti no ninguwi no yardi lamo wo noba teno la bolmou wu nur wo buya wuu nanbare wi diri yiri to nwo ba changu a semo wuna wuna dole kakati kakati wuna nwo dewi se kakayo nwo ba dere nwo ba chwanu kwasur wini, nwo deru nyi nwo ba yi kakatu wuna nwo deri an nuwa ba ba chwaman bina an to nyonibu tu nyona to kiya nwo ba kasa pima wu daya kun na nyiwu anda nwo ba nyiya.